Legioma tsy de hita rehefa agnatin'ny taogna raika ôhatra hoe pôavrgna satria izy ambolegna de tsy <hesitation> sy hoe agnatin'ny vao ambolegna igny de afaka erignandro igny de efa misisisigny fa aminà vaolagna de karaha zagny koa zao kôkômbra ambolegna izy de mety hoe roy volagna telo vaolagna izy vao manantôy isany de karaha zagny koa <hesitation> sôsety de ambolen' izy de tsy vaotery misy isanandro zany izy fa mivaoka sikelikely misy fotoagnany.